Set lightin ak ishinii gar oboti sun teet won lam balansitie, won lamaansunii velosity iyo gravitational yedeni woni lamaansun balansite achisun tetie dumii, aminenii aka speedi ishian speedi ak Elfu ilama shani kila saa, duum malsunii set lightsunii woni dansa itkanite akas achisun teetie kabla ishin gar dunia hindekin